сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу төртінші эпизод
бүгін біз қайта қауышу күлкі және демалыс туралы сөйлесетін боламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлеметсіздер ме
ііі кезекті көп уақыт демалыстан кейінгі подкасттың жаңа эпизодына қош келдіңіздер
әрине білемін мен кенеттен ғайыптан жоқ болып кеткенімді
міне бүгін подкаст жазамын деп отырып біраз әбден тосылып қалдым
подкаст жазуды ұмытып қалыппын
сондықтан бүгінгі подкастты арнайы бір тақырыпқа арнаудан гөрі жалпы подкаст деп алдым
сондықтан егер де бос уақытыңыз болса тыңдап көріңіз
ал егер де әлемді құтқаратын ұлы шаруаларыңыз болса бүгінгі менің подкастымды бәлкім тыңдамай ақ та қоясыз
демалыс алып менің жоқ болып кеткеніме қарап сіздер ойлаған боларсыздар бұл қыздың жұмысы көп болып подкаст жазуға үлгермей кеткен болар деп
алайда сіздерді мұңайтқым келмейді бірақ мұңайтуға тура келіп тұр
соңғы уақыттың ішінде физикалық немесе ойлауға қатысты аса қарқынды жұмыс істедім деп айта алмаймын
ол өтірік болады
тек қана бір екі шешім ғана қабылдап қалған уақытымның барлығында чиллинг аут болған сияқтымын
алайда ммм алайда уақытымның өтіп кеткеніне немесе қарқынды жұмыс істемегеніме ііі өкінбеймін
себебі сәл пәл тоқтап аялдап өзіңнің істеген істеріңе қорытынды жасап алға қарай қозғалуыңа арналған бағыт бағдарды белгілеуге де уақыт керек шығар деп ойладым
және де мен өзім үшін біраз маңызды шешімдер қабылдап ойланғандықтан өзімді басқа істермен басымды толтырмауды шештім
енді өзімнің тәжірибеме сүйене отырып сіздерге де бір екі кеңесім бар

демалысты әрине толығымен жұмыстан да сабақтан да бәрінен кетіп толығымен алса да болады
немесе мен сияқты жүз процент болмаса да елу процент бостандық алуға болады деп ойлаймын
мәселен мен соңғы кездер бойы жұмысқа барып жүрдім және де өзімнің жауапкершілігімді толықтай орындадым деп айта аламын
алайда өзімнің қолымнан келетін өзімнің билігім бар істерді доғара тұрдым
мәселен подкастты және де басқа да ұсақ түйек өмірімде болып жатқан істерді
сол арқылы өмірімнің бір бөлігін босатып және сол бөлікті жай ғана демалысқа арнадым
демалыстың пайдасы мен жақсылықтары туралы түрлі ғылыми зерттеулер мен тәжірибелері де бар
алайда тек ғылыми тәжірибесіз ақ біз демалыстың қаншалықты пайдалы екендігін білеміз
сонда да мен сіздерге бір екі факт айтып кетейін
егер де біз і демалсақ және де онда біздің миымыз да демалады
алайда і миымыз ұйықтап қалмайды екен
ол кезде ол ары қарайға жұмысын жалғастыра береді
және осыған дейін үйренген түрлі дағдыларымен жаңа іс әрекеттерді өзінің ішінде әрі қарай бекітеді
бұл тек қана ұзақ мерзімді демалыстарға ғана қатысты емес
мәселен біз ііі бір күннің ішінде басқа тілде жаңа сөз үйренсек күні бойы жаңа сөз үйреніп одан кейін ары қарай басқа жұмыстармен айналысып нон стоп он сегіз сағат қызмет жұмыс істей бермеуіміз қажет
ііі себебі егер де біз соның ортасында сәл пәл болсын өзімізге демалыс беретін болсақ бағанағы жаттаған сөздеріміз миымыздың ішінде көбірек сақталып көбірек бекітіле түседі екен
яғни миымыз қанша ақпаратты жаңа ақпаратты қабылдаса және сол ақпаратты қорыту үшін ол да өзіне уақыт алуы қажет
екіншіден демалыс ол біздің миымыздың креативті ойлауын одан әрі дамытады
себебі біз өз өзімізге демалыс жарияласақ және де миымызға ешқандай тапсырма жүктемесек онда миымыз белгілі бір дәрежеде өзіне бостандық алады
бостандық алғаннан кейін істейтін ісі болмағандықтан ол ақырындап осы кеңістікте өзін іздей бастайды
біртіндеп біз өзімізге жаңа идеялардың лебі келіп жатқанын жаңа толқынның бар екенін сезе бастаймыз
ал күнделікті өмірде қарбаласпен проблемалармен жүрген кезде біз оған басқа тұстан ойлануға басқа тұстан көруге көп мүмкіндік бермеуіміз мүмкін
сондықтан бұл егер де өміріңізге белгілі бір өзгеріс енгіземін десеңіз онда сәл пәл демала салып және сәл пәл ойлану арқылы біз жаңа лептің келе жатқанын сезе бастаймыз
және ең соңғы десерттік бөлім
егер де сіздің уақытыңыз ұзақ мерзімдік демалысқа да қысқа мерзімдік демалысқа да жетпей жататын болса онда күлкімен айналысып көріңіз
күлкімен айналысып деген сөзге күлмеңіз
себебі сізге қазір түсіндіремін
і біз мысалға күлу үшін юморлық бағдарламалар көруіміз мүмкін комедия кинолар қарауымыз мүмкін
немесе достарымызбен жақындарымызбен кездескенде анда санда болып қалатын күлкілі жағдайлардан күлуіміз мүмкін
бірақ та күлкімен қалай жиі түрде айналысуға болады деген сұрақ қойсақ болады
оның шешімі екі мыңыншы жылдардың басынан бастап йоганың күлкі йогасы деген түрі пайда болған екен
және сіз он бес жиырма минут бойы тек қана күлумен ғана айналысасыз
күлкінің демалыс сияқты өте пайдасы өте көп
ол күлу арқылы біздің қан айналымыз елу пайызға дейін жоғарылайды жылдамдайды
және де иммун системамыз жүйке жүйеміз жақсарады
яғни демалыстан қандай пайда келсе күлкіден де сондай пайда келеді
күлкі йогасы әрине бастапқыда істеген кезде немесе сырттан күлкі йогасымен айналысқан адамдарды көрсеңіз біраз жат тұрпайы көрінуі мүмкін
алайда ііі оның пайдасының көп екендігін және өзіңізге он бес минут бойы күлкі сыйлайтыныңызды ескерсеңіз онда біртүрлі болып көрінсе де оның түпкі пайдасы қызықты деп ойлаймын
егер де сіздерге қызықты болса онда мен түрлі видеоларды және де тағы біраз сілтемелерді сізге қалдырып кетемін
сіз бос уақытыңызда айналысып көріңіз
тағы да бір ескертіп кетейін күлкі йогасымен мен айналысып көрмедім
ііі бұны тек егер де демалысқа уақытым жоқ деген адамдарды да қамту үшін енгізіп отырмын
себебі күлу арқылы да біз демалыстың эффектілерін ала аламыз
сондықтан да өзіңізге ыңғайлысын қолданып көріңіз
міне бүгінгі подкаст осымен аяқталды
иә әрине барлығымыз қарқынды машина сияқты жұмыс істеуіміз қажет себебі әркімнің өзінің мақсаттары бар
алайда уақытымен жұмыс істеп және уақытымен демалуды да ұмытпайық
келесі кездескенше
осылай күндер өтіп түндер өтіп барады
осылай айлар өтіп жылдар өтіп барады